Дар ҳаёти серташвиши ҳаррӯзагӣ, хоб хеле муҳим аст, вале на ҳамеша мо вақти кофӣ барои он пайдо мекунем. Ман одатан шабона тақрибан панҷ- шаш соат хоб мекунам. Ин миқдор барои ман кофи нест. То субҳ худро то андозае хуб ҳис кунам, аммо росташро гӯям, баъзан вақт эҳсос мекунам, ки хастагиам пурра намегузарад.